Lafa ategna mana an'ny toetry raiky io zany ategna zay ho tia karokaroky. Ka lafa antegna tia karokaroky mahita raha vaovao fahalala vaovao da mihasoa ny fiegnategna.